Pannda ɓuri fof waawde ñaamde ko kewe. Wonno kewe heewaani ñaamri heewndi ɗum noon ine fo- foti ñaamde hakke kilooji keewɗi kewe mbele ne heddoo e cellal mun.